Ikaviko mborombuete ndie kavi yaiko, jare ikavi vi yande añetete jupi rupi kavi ñanemiari vi, mbaeti reve mbae añetet yaeta ye añetete yae, mbaeti ye gara vi ko oë kavi yande ma tenonde mbae yandeve